نتاور صغار قبل قبل خمسين سنة كانوا أكثر سعادة خاطر ما كانوش عندهم كل شيء متاح تويكا كل شيء متاح الألعاب الإلكترونية تلقى كل شيء الهواتف الجوالة تقع ديما عندهم في تليفوناتهم يعني في-في ايديهم، كل شيء متوفر نتصور الناس أقبل أو الأطفال أقبل كانوا أكثر سعادة، خاطر هما اللى يصنعوا ألعابهم بيديهم هما لي يلقاو الشغف آآ توا مشاي الشغف ومفعاش ثما.